هو ماذا بينا حال الحكومة تتحقق لنا التوازن معناتا ماذا بينا الاقتصاد والنمو الاقتصاد وماذا بينا يحافظونا على البيئة زادة النمو المتعلق بالاقتصاد يتحسن وتتحسن المعيشة زادة ونحافظوعلى البيئة ماذا بالللللل أوآكل الموارد الطبيعية.